Tsindrimandry, tsindrimandry zegny na intuition magnampy agnao˂noise˃hanapa-kevitra amina situation araiky magnahiragna agnao satria agnao ka fa mandrimandry igny afaka magnerigna antsaigny le raha jiaby noeritreretignao igny de igny aminjay agnao fa calme agnao de afaka magnapa-kevitra aminjay agnao, avekeo hoe ity zegny tegna izy sady amin' igny egnao efa nahazo fotôgna tsara nieritreretagna